يا ودي اخطيك من السكر، هادو الحوايج السكريه هاذي والله لا غي دير المرض السكر وديرلك الكوليسترول وديرلك الدنيا كل، يا ودي لازملك شوف، لازم تتعلم تاكل الحوايج الطبيعيه، ماعليش السكر ساعه ساعه كي تاكل، بصح كي تاكل السكر لازمك كاشما دز معاه حاجه موز هكا، تنحي شويه ديك البنة تاع السكر، قال تشرب قهوه موز، قال <hesitation> كذا، المهم ما لازمكش تكثر من السكر ياسر.